<hesitation> kpolo seɣe waa kpolo. Le ɓé kwa seɣe waa kpolo kpɛtɛ maa mɛni ma kpa kwa kpɛtɛ pere kɛ lé. Seɣe waa kpolo káa a sɛŋ nyii kwa tii kɛ la a gɛɛ e sɛŋ nyii maa líɓiɛ́ɛ e líɓi waa ma. Gɛ ni <hesitation> mɛni ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi kaa ti. Gaa le a gɛɛ e sɛŋ nyii ǹiɓiɛ́ɛ e liɓi waa ma. Gɛ ni berei kwa seɣe waa kpolo kpɛtɛ lai <hesitation> gáa a pere sii kpɔ́ kpɔɔi ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa berei kwa kpɛlɛɛ kpolo kpɛtɛ la kpɛɛ fêi la kunûa díkɛ seɣe waa a kpolo <hesitation> kwii kpolo e lɛ́ɛ pai pâi. Gɛ ni berei da seɣe waa kpolo kpɛtɛ lai gɛ́ pere ka ŋí. Ya lí tãi tamaa í gofa tèe kpaa maŋ í zɛpɛ pɔŋ í dee kpɔ́ a kpua kpua í bu ŋɔŋ ŋa e kéreŋ. Kpaa máŋ í gôi- í gôi kponoi tèe í dûa kpɔ́ kpɛɛ la gôi kpono ya kula ti ma va kpala kɛ́lɛ í dûa kpɔ́ méla kelee ma. Gɛ ni ya gɛ́ ti í ŋaŋ gula mai í bu vóloi ŋa e kpala. Gɛ ni a kpala ti yɛ berei nɔ ya pâi gɔfa da zepɛ kɛ̀i la, ya ŋɔŋ tòo dia díkereŋ kpaa máŋ ya tóu tèe dóu gbaŋ ti kao a kɛ̀ ŋ̀ɛi da dòu <hesitation> kpao nyíti <hesitation> gbaŋ a kɛ̀ a ganaŋɔɔ ma, ya gelee pú gîe ma a kpala í ŋɔŋ too ma e kéreŋ. Gɛ ni ya kpɛɛ a zãa ŋai ŋí kélee kpɔ́ kéreŋɔɔ. Mɛni a kɛi nya ɓa ya sóo tɔɔ sóo sii kɛ́tɛ ta ya dɔ̀ɔ. Kɛ́lɛ tãi ŋí su nûa da ŋaŋ gɛ́ a sɛŋ folo saa nyii zee í m̀ɔ́-ɓɔ. Gɛ ni í kpolo luii ti siɣe í bu su í ǹyai pú ma. Ya kpolo luii ti siɣe ya bu zu ya yá pú ma gɛ ni sɛŋ a kɛi nya ɓa, ǹyai ti a pai tɛɛ <hesitation> luii ti su. Gɛ ni a pai maa waai. Gɛ ni zɛŋ ti a pai pâi ya ɓé pai kaa <hesitation> kpolo ya. Ímaa ǹɛɣɛ ínɛŋ ma ya gaa a gɛɛ a kɛ̀ ŋami-ŋami. Gɛ ni zɛŋ a kɛi nya ɓa, ya lí ŋaŋ kpolo ya ti siɣe í bú sɛŋ polo da su í dɔɔ ŋɔŋ ŋa e lɛ́ɛ kpɔ́ nɛŋ nii e lɛ́ɛ kpɔ́ nɛŋ nii í lɛ́ɛ kpɔ́ la zu gélee kpɔ́ e kpala. Tai a ŋaŋ kpala lai í kpolo luii ti nyii ǹyai káa ma í ziɣe ízee gɛ ni í ŋaŋ <hesitation> ǹeɣii ti kula ŋɔŋ ŋa ízee zu. Í káa zee zu lé mɛni ma kpɛ́ni fêi ya wɛ́lii a gɛɛ kpolo ti e kula a galêŋ. Nyaŋ a kula a galêŋ gɛ ni ya ŋaŋ <hesitation> kpolo ŋwana sɔlɔ ɓo. Ya kpolo ŋwana ti sɔlɔ ɓo zɛŋ ya gɛi nya ɓa le, ya ŋaŋ gaa a gɛɛ í lí í tóu kpɔ́lɔ nyii tou ti ya gɛ̀ kpɔ́lɔɔ ti ya wúlɔ kele ŋ̀ɛi. Gɛ ni nyíti a ŋaŋ lɛ́ɛ í lí í ziɣe í bú kpolo ŋwana ti ma í dínaŋ la. Gɛ ni <hesitation> e ní káa a kpɛlɛɛ kpolo tuma sii da da kɛ̀ ma tɛ̃ɛ̂ lá nia gaa a kpɔmɔ. Í lí í gúla í bu ŋaŋ zɛŋ ti su. Tãi ŋaŋ ya doo la ŋɔŋ ŋa í <hesitation> wulɔ si í dou kpɔ́lɔɔ ti pú mai, gɛ ni ya ŋaŋ duma laa ti kula í bu su yɛ ŋaŋ dinaŋ. Ya lɛ́ɛ kpɔ́ dinaŋ-nii í lɛ́ɛ kpɔ́ dinaŋ-nii e lɛ́ɛ la zu gboloi ŋwana ti é sẽŋ ŋ̀úlɔi ti su. Gɛ ni zɛŋ ya ŋaŋ gɛ̀i nya ɓa, ya ŋaŋ gula naa í galêŋ. Gɛ̂i í ŋaŋ lí la ya galêŋ ti a kpala ya ɓé kwa kɛ́ ma kpɛlɛɛ kpolo. Nyaŋ gbɛlɛɛ kpolo ŋí ya ŋaŋ ɓe ya lí la. Kɛ́lɛ mɛni kɛtɛ káa ma nya ɓa, berei sii kélee ya pa kpolo ŋí kpɛtɛ lai gboloi ŋwana fe pâi kpɛɛ zu. Kpolo ŋwana a pâi kɛi nɔ zu a tãi kelee. Nyaŋ í máŋ lí la íseɣe waa la a pai kɛ̀i fî-lei. So a ya kɛ̀ zeɣe kii-ni gɛ̀ fî-le ti gɛ ni zɛŋ a kɛ̀ nya ɓa le, zeɣe ti líɓi ti gaa zui a ŋaŋ kɛ ku la zu. A lɛ́ɛ kpɔ́ kula zu zeɣe ti e ŋaŋ waa kpɔ́ kɛ kpɔ́ pe-pe. A nɛ̃ɛ ma kpîŋ wúlɔ seɣe kole ɓé wúlɔ e lɛ́ɛ ma ímaŋ <hesitation> waai a zɛŋ ti a ɓalɔ a mi a kole kpɔ́ pe-pe. Gɛ ni gbolo sii da káa ŋɔnɔ naa ŋ̀úru sii da káa ŋaŋ da kɛ́ ma <hesitation> go-mena. Go-mena ŋí gaa ǹɔɔ su <hesitation> kpanaŋɔɔi kpɔ́ a ŋa ŋanaa. Kɛɛ ya lí zɛŋ ya gɛi nya ɓa í gɔlɔ kùla. Ya gɔlɔ kula ti í dûa í lí la ǹyai la. Ya lí la ǹyai la í bu zeɣe su í gii-la. Nyaŋ máŋ kpîŋ a seɣe waa kɛlɛ mɛni kɛtɛi a gɛi nya ɓa a seɣe mii a maa féla. A kɛ̀ ya kɛ̀ seɣe waa a kpɛlɛɛ gboloi ti a mii a maa féla. So gɛ ni ya kɛ ziɣe la- ya kɛ pâi seɣe waa la fɛ̂ɛ í tãi siɣe kpɛɛ la ya bu mai a ŋa ŋanaa zɛŋ a kɛ nya ɓa, zeɣe ti fé pâi námu yɛ berei a namu kpɛɛ la kú mò káa le a gɛɛ <hesitation> kpolo káa a sɛŋ nyii a zeɣe líɓi waa ma or a sɛŋ su líɓi waa ma. Nyaŋ a kɛ̀ zɛŋ ti líɓi waa ma gɛi mɛni a kɛi nya ɓa le, ve pâi nɔ kɔyanii líɓi ti ma a pâi nɛ̂ni lími- líɓi mɛi e pere zɛŋ ti kpono kpîŋ kpîŋ waai ma mai. So gɛ ni fɛ̂ɛ nɔ í tãi siɣe la. Gɛ ni kpɛlɛɛ kpolo ŋi ya gâa <hesitation> kwa sɛŋ tamaa sale la a kɛ̀ zɛŋ a kɛ̀ nîa-pɛlɛɛ ŋua kukɛ dia <hesitation> e pala tɛɛ díŋua. Gɛ ni zɛŋ kwa gɛi nya ɓa le, kwa díŋua waa la. Nyaŋ ímaa díŋua waa la, a gaa a gɛɛ zɛŋ ti e sàa kpaa máŋ kɛlɛ-kɛlɛ nyii kwa kɛ́ ma gere-yee a kɛ̀ nûa dia. Ímaa ǹúui ti a kɛ̀ gere-yee káa ǹúu ti ma. E ni kpîŋ ífe gere-yee ti ŋa wɔlɔ ni kɛ́lɛ í ǹúu ti waa í kɛ waa a zɛŋ ti gîe mɛi, zɛŋ a kɛ nya ɓa le, a gaa a gɛɛ gere-yee ti e waa ǹúui ti e ɓalo. Kɛlɛ nyaŋ, gáa a sale nyii a sóli gaa a sale nyii kpanaŋɔɔi. So berei ɓé kwa kpolo mɛni <hesitation> kwa seɣe waa kpolo mɛni kɛ la. Gɛ ni kú gaa a gɛɛ kpɛ́ni fêi la seɣe waa kpolo a sɛŋ líɓi waa mɛi gɛ̂i zu kulai ɓa, sɛŋ nyii kélee gáa í kpono mai kpaa gáa í seɣe su, seɣe waa kpolo a gɛ̀ e kula naa. Nyaŋ a kɛ̀ kula naa kpɛ́ni fêi la kufe gɔlɔŋ a gɛɛ berei seɣe waa kpolo ti ŋa wála-wala laa kaa la. Gɛ ni kufe ta gɔlɔŋ nyii kwa pɔri tii kɛi lai a gaa a gɛɛ ya wa tãi siɣe a tii kɛɛ a gboloi ti mɛni a kɛi nya ɓa le, a gɛɛ gboloi ti e kpɔŋ ya e zɛŋ ti liɓi waa maa a pɛlɛ a gɛɛ í zɛŋ ti; a kpɛɛ a liɓi waa ma ŋa tii ɓa a gɛɛ e sɛŋ maa waa. Gɛ ni a pai pɛlɛ gbono maa waa ma. Kpaa máŋ a kɛ̀ sɛŋ ta káa nûa a pú nîa pɛlɛɛ ŋua kwa kɛ́ ma ŋáɔ. ŋáɔ a pú núu ŋua zɛŋ ya gɛ̀ nya ɓa; ya gboloi ti sia kpɔ́ ŋ̀ua gbɔlɔ-gbɔlɔ-gbɔlɔ gɛ ni í kpa-saa lɔ ŋ̀ua kpaa í ɓɔlɔ lɔ ŋ̀ua í mɛi ɣiri tãi ta í ɣiri. Tãi da yɛ fólo yée feerɛ or saaɓa ta. E máŋ kɛ ǹúu ti ŋua e lí ŋ̀ua waa zɛŋ a kɛ nya ɓa le, a ŋáɔ ti kélee kpɔ́ paa da ŋ̀áloŋ kelee. So gɛ ni a- a- kpolo a pâi gɛi a gɛɛ le, a gɛɛ ǹúu ti ŋ̀áɔ ti fá ŋaŋ kɛ ŋ̀ua kpɛ́ni fêi la <hesitation> ŋáɔ a kɛ̀ ǹúu ŋua lîi fá nɛ̃ɛ ɣele kélee gaa ŋ̀ua wɔ̂lɛ maa kpáaŋ a kɛ̀ ma a gɛɛ e, fɛ̂ɛ nɔ e ŋ̀ua wɔ̂lɔ kpɛ́ fêi la ŋáɔ ti e máŋ pɛlɛ mii ǹyêŋ ti ŋ̀ua or ɓɛi ti a mii balai ti a tèe naa. Gaa nɔ a sɛŋ a gɛɛ í waa kpaa máŋ, a kɛ̀ ya waa gɛ ni fɛ̂ɛ nɔ í káa a gɔ́lɔŋɔɔ zɛŋ ti ya waa la nya ɓa ga í- í- waa a kpolo. Nyaŋ ya kɛ waa a gboloi ti, gbolo fe pai nɔ kɔyanii ŋáɔ páa mɛni kpolo also a pâi tɛɛ naa e yeŋ e séri íŋuŋ kao ma. A séri íŋuŋ kao ma; balai ti e dee gelee kpɔ́ a pai kɛi sóli kɛlɛ naa a kɛ̀ ti zɛŋ pai kɛi nya ɓa lîi-nɛ̃ɛ a pai pâi kpɛɛ fêi la le, gboloi ti a pâi ŋáɔ kɛ e kula íŋua gɛ ni a pai gɛ́ a gɛɛ balai ti ŋáɔ e dee íŋua e gùla naa. Kpolo ŋa tii kɛ pere ŋa ŋá gaa nya ka ti. Kpaa máŋ berei kwa kpolo sii kpɛtɛ la nya ka ti. Kwa gbɛtɛ a gɛɛ le, a gɛɛ e kú ma kɛ. Kuu feerɛ ŋí su kwii-ŋai da pai a kwii sɛŋ da kɛ́ ma caustic. Kwa bú yái í wulɔ kpâne í bu ma gɛ ni í gbɛtɛ a kpolo. Berei maŋ ya <hesitation> kɛ́lɛ e máŋ kɛ ti ŋ̀ɔ wála-wala laa káa nɔ yɛ kpɛlɛɛ kpolo ti kpɛ́ni fêi la <hesitation> kpolo ŋwana ŋí ya bui ya ŋ̀úlɔi pui zui ífe ŋ̀ɔ wála-wala laa kɔlɔŋ. Gɛ ni ya bu zu kɛɛ nyii ya gɛi nya ɓa, m̀ɛnii kɛtɛi gaa kpolo mɛni mɛi nya ɓa, tãi kélee a kɛ̀ sɛŋ líɓi waa la mai a kɛ̀ fî-le. So bɛ ti ɓé naa fáa ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ e pîlaŋ la kpolo mɛni ma.